في يوم من الايام كان في قطة عندها فضول كبير قوي وراحت لقت اه عقد كبير العقد ده كان عبارة عن عض سحري وبمجرد ما لبست العقد كانت القطة قادرة ان هي تتكلم مع البشر استغلت قدرتها دي ان هي تساعد عائلتها وتوصفم للبشر احتياجاتهم.